Bee mi wara fatawanke na tanunin a bara gamas na japta. Bee dawa na ram kasənu lakwtu mi afəkga ji na iyu i makaranta i maje toh iyu ko nən na zəgau i ɗa maje tuku. Dan dayi na iyu, ji na iyu i wunduwagən kə wən gasgara ja gama kaka kə mele dam bayu da daura gəri Ishaku. Ji na iyu winduwa gəri dan dayi makaranta na head master ja Malam Sila da jayi ja ko deu da rawan a ci ma ai ja deu da Gamawa ma toh sotai mayim ganai. Malam Sila rubuci dləgun ganai, mayi makaranta na ri tunu na ri tunu da shi ke lakwtu na lawan gu ina garayu ba na den ga i hutunin iyu men nan cu ni bai. Toh aci kuma a kəmu karak gu bai bee na dlaman tuku amman d- da dawayu na dlami, gada kasən na tənu bee zəda mi afək ga dlamən na tanunin a bara gamas a bara jəbta i ma ka ne bee mi ndiwa gasga raucin a dlamau na paida na pai da bin da nən kəma karau bai amman fata wanke na tana cin a ci jin gəri i lariya amman na tana cin na pili barka i kun adu'a i ɗa bee mi dlama nai. Kai dagu men na den ga nin na mii ja a ɓandaa garva ga tun da gamawa se ju i gaya buna san nin sei da me aɗa gara i kun aau shiptuku dəman ka suntunu,

toh gaɗa kasən ne ne kau mbasu kə kamanchud ga mi waci ja dagayi na akshi damba nan nayi makaranta na mbasu ka naikakshi naika aɗa ga gun ima kai kamantatu na godeti iyaye ga, dlama bee ka dən bin da iyu ke da na gadava nda tunu da na dləmatən ga ka ki nda tunu gu. Amman marəm bee na dlamau fatawanke na tanu sun nin biwu a bara jəbta i ma kai ne ndiwa gasgaraucin tuku akshi a lawan kəma sosai gaɗa kasən fatawanke na tanu sənnu nin harr da ri dagai nin har na gamas i ru ga men gaɗa zada rawa- rawa wara na dlamau da makaranta gu amman na godeti kakasəku fatawanke na dlamakeshi roƙo akshi jinakshi kam fatawan ke na rokotau i ma bee ni iyaye ja dlama tuku ar'i iyu ye a bara awayau na dlami kutli ga nai, gaɗa kasən ne na kəmu karak bee warau wakatu fatawanke na tuwayu bai i kun labarr bee wara i kun labarr fatawanke da ja ya yu nin na tlə bar labarr ga nin gwaptau na jandu tuku gaɗa be wara akshi dlama nai.